Kalo pakaian sayo tu sebenarnyo tergantung situasi nyo, kalo untuk sehari-hari tu yo sayo biasonyo tu santai, bebas gitu kan pake celano trening di rumah, kadang tu jugo pake celano pendek be tu kan, jadi <hesitation> santai, enak gerak gitu, kalo baju yo paling kaos, kalo dak kaos yo pake baju singlet tu nah, yo kalo lagi panas kadang jugo dak pake baju, jadi senyaman nyo sayo gitu nah, kenapo kareno kan dirumah tu kito butuh kenyamanan, kebebasan gitu lo, kalo kito pake baju nyo yang terlalu tertutup, terlalu <hesitation> ketat atau segalo macam tu dak nyaman jugo kito gerak, aktivitas kito jugo terganggu, nah kalo untuk di luar itu beda lagi nanti pakaiannyo. contoh kalo kito lagi <hesitation> mau keluar ni, mau nongkrong samo kawan segalo macam yo pasti pake celanonyo panjang, jeans atau apo gitu kan terus yo kadang kalo cuaca nyo dingin yo pake jacket, baju-baju yang tebal. nah kalo untuk acara-acara, event-event gitu kalo semisalkan ado undangan kawinan, gitu yo pasti formal, santai, yo pake sepatu kalo dak pake sandal yang rada sopan formal, terus pake celano panjang, pake kemeja biaso nyo sayo. <hesitation> biak sedikit formal tapi biso jugo sedikit santai gitu, terus kalo acara-acara adat biasonyo kami tu pake baju adat nyo tu kek baju muslim gitu bentuk an nyo, <hesitation> teluk belango, jadi kadang jugo pake tanjak gitu lo untuk kepalak nyo, kalo di jawo mungkin namo nyo blankon, tapi kalo kami tu di melayu yu tanjak dan lacak jugo, jadi itu tu salah satu budayo kami jugo disano, gitu tu membedakan nah dari pakaian jugo bisa membedakan <hesitation> derajatnyo, kalo istilah dulu orang adat tu bilangnyo yang dio <hesitation> bangsawan atau keturunan rajo atau segalo macam karenokan jambi tu jugo dulu nyo tu kerajaan awalnyo gitu, jadi kalo untuk pakaian menyesuaiakan dimano dan kapan.